La harina pos quasi que la comemus tolos días. Se hazi en moleandu el bagu del trigu. Enantis se hazía en molinus d'essus de piera. Ogañu no sé comu sean peru me figuru que sean más moernus ena tenología i desseparan la casca o no sigún vaiga a sel pan brancu o pan integral. Alogu, la harina tamién puei sel de muchas cosas. Un ponel, los decumentus primerus estóricus de paquí izin que comiamus harina de billota.